Hnan taman eek weh-weh deh lun Saban, hnan eek erat Indon yeh, taman eek saban Malaysia yeh. Nonoh atol yg deh menot ngan eek masa eek adik alam. Ngai nah pun' eek erat mami eek erat indon ngai deh.

Anak-anak maq nah, wei laan nyien ko’ paraa’

um kerja nok mencel mencel an arai ialah aro' mah, manam padi, aro' um sawah, abin nah nok nan arai pah. mesti arai la' mencel mencel aro' yah.

hnau si' wei ai, kai eek mat teknologi ai adalah eek lak kap lok lok maklumat untuk eek pakai arok kerja, kai si' et ai eek slalu aa nyein facebook, instagram arok eek lepeng lak arok kerja eek nah si' et' eu ai

Ek wei laan nyen lem aweng amai hngui--hngui wei amai pahat-pahat nyen mung--mung

E’ik weik la’an belajar lanau pe’en

Dong lem aweng amai, aa keadaan dong lem aweng amai adalah plabi hnep dan pasel juga biriu' lasem ai

Am parap aro' kerja ngan wei' wei' abin lo' nyen telepon.

Madei e'ek deh mai arok nok wei', am arai mai malan maya' lun nok re'et wei' wei' arai arok sii anok

Kai hanu ek ai, uji sekola nai lang lang lang penting untuk anak anak adik sebab endeh hnong kai deh am wan uji ai, am deh leh' non non. Deh mesti uji hnong aaa supaya aro' deh wei' leh' supaa aro' deh cukup hnau, am jadi' anok ton ton.

Seuk', nsinn anok ma' am aro' e'ek wei', ngan maeu non non ayo ma aro' e'ek wei'

Maret siu anak ek lem surat supaya ek parab ntau siu anak ek lem masa-masa mak tau ai

Jin toon um bintang, matahari dan bulan nah adin jin toon nok puun ngan

Non naan ayat si ek rasa si pelabi wei' ai, aa wan mung lun, adalah wei'-wei arai ngan lun, am arai belta-belta yat, an arai tolong-tolong lun, kai lun aa perlu ai, am arai et.

nan ek nyen sape alam abei am ek lek papah lak nyen noi yeh, nyen tok tok lak abei aa am ek weik eu lek nyen ek lek nyen gitar saja ngan nyen nyen lotong alam pun nyen nonoh nonoh dut am ek lek noi yah

Deh empeng anak mah' breu pawa' nah ngan brul deh hlong deh laeu' hmeu anok mah' wei' ai.

Ek wet aleut motor

Kai aaa leun alam ai nyen pet selipal deh, nyen kelapeh' deh, nyen sapung sapung deh, nyen m'muak m'mual deh, nyen kawin deh,

Lem mak sembahyang sik anok nan plenok we’ik nan arei mei tempun

Aaa kai arai lah' mai pei' ai, arai mesti wei' leh' langoi. Kai arai am leh' langoi am arai parap aaa mai lem Pei'. Hnong kai arai mai lem pei' hram arai. Nah arai mesti wei' leh' langoi kai arai lah' mai pei' ai.

Buel nok wei laa’ nok laan eek mlueng ai si buel nok wei dii’ ngan breu

Mai lok lem aweng ngoi lun mral eek

musim dong lem kampung adalah masa la'siu plabi plok ngan aa dong ngai la'sem ai weik hnep yeh bidem pipi arai am parap yuk arai la'sem ai

Bidan nok ma’au sul lem malek lem aweng amei

lem lun am parap, eek ulangi, lem lun am pahat sawai lem aro' anok on

Kai sou eek non si laan eek blajal ai, eek la' nyien piano, hnung wei' pi pi laan eek nyien piano erat alam abei nnoi am eek parap um kuasai yah dengan sepenuhnya, pi nah eek wei' laan marang, marang KPop abei lem hnau eek saja lah am eek la' aro' yah o'ou

Menani mbul Tuhan

Aa suti si' wei eu la'an eek ai ya'nah pada musim Krismas, abin amai keluarga mai lue' mueng mueng kampung merayakan hari krismas. Aa dong lem kampung nah eek wei la'an sieu cuti masa nah.

Kai nyen yang eek wei laan ai wei laan nyel bola tampar kai senam yang eek wei laan ai mai joging mai' mai pun'mai pasa'-pasa'mai katok'-katok'nah si'laan eek ai hnong aro'eek am stres lah aro'eek wei nhau wei dip'.

Lem hnau eek, eek pelpat nlun rah aro si mak sakit((Maet) lem Aweng amai, nah naan amai pelpat

Rang-rang siu ai ndin, lem si parab siu ai pelcen

Irau nok pelabi wei laan ek masa nai, yah nah hari(siu) Easter(tooi Tuhan Yesus ) sebab(abin) hari (siu)Easter(tooi Tuhan Yesus) nai kan arai meraya( maceng/mbul) hari(siu) Easter(tooi Tuhan Yesus) mung-mung lem gereja(mak tempun) Nah ek wei laan .

Iklim nan eek mluen wai am yeh papah plo, am yeh papah hnep, am yeh waen salji, yeh plo' sepanjang musim, en yeh em wei yeah parap mbeu anok lue pi' pi' tanaman si nok wei dong nan eek mluen wai.

Ciik ek alam wei' laan eek mai nnal jintoon nah laksem mawan belseng deh dong adiu ngai wan langet dei

Suti nok wik laan ek, mei lok lem aweng abin non, abin ek wik laan mei lem ha'era

Arai lah' le papah dut anak si wei' ai, arai nal deh, aaa wei' wei' adat deh, kem kem deh, deh nyel hmeu lun ra, maya deh hmeu' lun, kai anak si et ai, am deh lah nyel hmeu lun, lah la'wan deh lun, lah pun pun deh haa nah anak si et ai.